Мексика дорои анъанаҳои бой ва ҷолиб аст. Яке аз маъруфтарин анъанаҳо ― «Рӯзи мурдагон» ё худ «Диа де лос Муэртос» мебошад. Дар ин рӯз мардум хотираи наздикони фавтидаашонро гиромӣ медоранд, қурбонгоҳ месозанд, гул ва ғизо мегузоранд. Ин ҷашн пур аз рангу шодӣ аст ва нағзии робита байни зиндаҳо ва гузаштагонро нишон медиҳад.